والله الضوضاء اللي تصعب علي النوم هي صوت السيارات, اللي تيجي وتروح, خصوصاً إذا كانت بسرعة, بعد نباح الكلاب يزعجني بشكل خاص, خصوصاً إذا كانوا متجمعين, وأحياناً إذا كان في أصوات موسيقى عالية من الجيران, عندهم عرس أو شي, تحس كنك مو قادر تسترخي, أحياناً حتى صوت الرياح إذا كان قوي يخلي نومي مو عادي.